אִלָּא בְּغִית נַעְרַף שִי חַד מְזְיָאן, אֻוָّل סְאֵאל נַטְרַח עְלֵيه הוּוּ שְנּוּ אֶל-חַאגָּה לִי קַתְפַרְחֵּכ פִי אֶל-חַיַاة, בְּצַח חַיִת מִן הָא דִ' גּוֹאב נְקַדֵּר נַעְרַף שְנּוּ כַּיְעְנִי סַעְדָה וּשְנּוּ כַּיְבְּغִי פְעִלָּא. סְאֵאל תַּאנִי, וַקְת מַהְתְּכּוּן מְדַעְטְצ וְלָא חַזִין, כִּיף דִּיר תְּעַامַל מְעַהָא דִּ'אכְ שְעּוּר. הָא דִ' סְאֵאל יְעַטֵּנִי פִיקְרָה עַל שַּׁכְסִיְּתוּ, אִישָּׁה סְבּוּר, חַסַּאס וְלָא כַּיְדִיר אְמוּר בִּסְרְעָה. בְּגּוּג' הָא סְאֵאֵל קַיְעַוְּנוּ נְפַהְּמּוּ אִנְסָאן מִן דַּاخְל, מָשִי גִּ'י מְלַמְלָדְ'הָר.